Rígá duun rí rígíꞌ rá mí, rígá duun ra̱mbu̱ rí phú i̱tháa̱n rígá rí júba̱a gii̱ꞌ, khamí duun, duun xkuíyá i̱tha̱an ikháa̱nꞌxu̱ꞌ rí najma̱a̱ má gii̱ꞌ. Khamí rígá i̱mba̱ duun rí ríꞌkhui̱ buéno̱ najma̱a̱ má rí na̱ꞌkha̱ tsígooꞌ gubííꞌ mangaa pero ríꞌkhui̱, tséjma̱a̱ má mbaꞌja ja rá. Duun ra̱mbu̱ rí i̱tháa̱n ú najma̱a̱ jma̱a duun xkuíyá, ikhaa má ríꞌkhui̱ ú rí najma̱a̱ xúꞌkhui̱ rá. Rí ríꞌkhui̱ nutháán gu̱bi̱ꞌ, kondiméntú, rígá komínó, klávó, pimiéntá, ájó, <hesitation> mágá, ríꞌkhui̱ laurél khamí inúú xndúdii mangaa rí na̱ka̱ náa̱ꞌ komídá, o̱ ríꞌkhui̱ mangaa rí nutháa̱n ápió mangaa. Po xógíꞌ má ríꞌkhui̱ na̱ka̱ náa̱ꞌ náa̱ꞌ rí gitsiꞌtsu rí naphú ikháa̱nꞌxu̱ꞌ. Ikhaa najmaa náa̱ꞌ ríꞌkhui̱ xuyuuꞌ stuunꞌ má rí rí kondiméntú rí na̱tha̱ a̱ꞌkhui̱ rá. Khamí náa̱ꞌ tsúꞌkhui̱, náa̱ꞌ xtílá má mangaa, tikhu, najmaa má mangaa náa̱ꞌ ríꞌkhui̱ xuyuuꞌ xedi̱ tikhu mangaa júꞌkhui̱.